Fomba fagnanaovna taratasy ndreka, taratasy de raha vita aminà kakazo izy io, de alaina zany kakazo iny de atao anatina machine de efa misy machine si an manapotika kakazo iny majinika be de afindra amilna machine reka ndreka izy an hamoaka anle tegna ilaina hoe ity etat maha taratasy ananjy de na ohatra ndreka le taratasy efa sy ilaina iny an no aherina ahodina anatina machine, de mivoaka taratasy mi izy avekeo.